Sa'i fuf to waala ndiyam e nder nyamunda a tawai nyamunda ma wonnotaake, kamata, ngam ndiyam so hautaama e goddum e lammai sanne.